<hesitation> Mizaha spectacle tegna tiàko amle maha zah tià tià hirahira ndreky tià lamoziky, aleoko mizaha mizaha spectacle na mizaha ôlo mampandihy, igny tegna tiàko igny tegna fahafinaretana.